כ'וואלט ענדערש געוואלט פארלירן מיין סעלפאון ווי מיין שליסלעך, וועגן שליסלעך זענען צו וויכטיג און מ'קען נישט אזוי שנעל <hesitation> עס איבערמאכן, און א סעלפאון - אויב איך האב גענוג בע- <hesitation> מיין זאכן קען איך גענוג פון פאר דעם געמאכט אז כ'זאל עס קענען האבן, דעמאלטס איז רוהיגער צו זיין אן א סעלפאון פאר אביסל ווי אן שליסלעך